حيوان الكسلان, فهو حيوان بطيئ الحركة ومميز بشكله, ثانياً, البرمائيات, مثل الضفادع الملونة التي تعيش في الغابات الإستوائية, <hesitation> ثالثاً, الحيوانات البحرية, مثل سمك المنغروث أو حيوانات أخرى غريبة في المحيطات, فهذه الحيوانات الأغرب, التي شاهدتها.